“Mila torohevitra avy aminao momba ny zava-dehibe iray aho. Hitanao o! Misy olona izay ananako vola de efa notakiako tany aminy ilay volako de tsy omeny nefa 'lay izy. De izay no ilaiko torohevitra aminao hoe inona no tokony ataoko fa izaho izao tena tsy manam-bola mihitsy nefa ilay volako any aminy tsy mety omeny anahy?"